Nan min bij riñan rosi ba rosi katsi roꞌ, rosi tan ni nache ba nga moli chuche nache nga rune si ta bin nariꞌij nga rosi katsi ta, si ba taaj rosi katsi ni ninin narij nga rune un nej, nini si nga nariꞌij rosi katsi ta ni rosi mare taaj, rosi mare ta ba taaj ngwii tachej rosi mare riki kantu chuche niꞌ riki kantu sikúj niꞌ, ni taaj ngwi ni dosi katsi tachej nej riki ninꞌ kantu, sani ta ba taaj narij nga rosi runꞌ min dosi mare ta, ni ba ngwii ni cha ninj nga chuj ni utaꞌ nej chuj rihia ni cha nej nga chuj rosi mare, si sé uñan min cha nej nga rosi katsi nej nga rosi mare, si ta ni ni ni ni riki nihia nachej nukwe si ta min si uñun ngwii cha nej, ta bin si kwi chun nej cha nej asij na si rosi mare ni ni ni ni riki nihia atu cha nej, ni bé ke ta ba rosi katsi ninin si riki nihia atu cha nej ta bin si cha nej na.